Pertama pertama ma au namanu au ma ya kandang, au eu tana dikata reanau kandang ma laku piara manwae, piara manwa ma pertama ina nao, inana mama ikeu keu laku, nardua, nartidui, narrati, laku ikeu keu laku inanaue, inana laku aue una iri kaama au eu ulei niwedu, riya ina kamanu ma riya ikaa, supaya niki iida keei, ida keei serta ida keei laku, iputido, iputido laku au loi tidori riya isimpan ri, siduma imaa riya, au isa ku riyai inana irorori, irorori laku ikei laku, inana elau laku au una jaga toltola laku aue, au hiarima setiap subu ma wausa kuri, adi masa auria heikama au laku laku ikai holai, laihola ma laku jaga au hitung rima rianala ina rusa ina rusei dimama.' A tiap hari ma au jaga ri au piara toto riya, au una piara ikanu nikome, jadi natidor ni ma setiap hari ma dapate, ada yang wardima, warneni, riya, ami simpang riya, ami aleidi ri tiai jadi pise, supaya aku ana ma matire pise, jaga nigome ihusai riya mama, la spaya au ley, pise malalau laeng peduke, riya ami, ami hidope laeng laeng peduke, supaya nakau pikir he'i.'